Jó nguatika yo'o, yo'o inka la iná ku iin kiti, xa nguichí vayo'o yo'o pensamiento xanto, kuñano xa xhin kuñandó xakandeke, iin iin cheluxhí no ichii kada xandó, ngua dinanukua la iná, kua cheluxhí ta xhini xhintá iin yo'ó luxhi ta dakeno d <hesitation> oxi, iin kuaxi, kuaxi, kuaxi, xinkutuya'a xantikudo yoxa'a, ña ngua iin kiti ña ngua yiviyi ya nguan iin carro, kua kanoxhi ixchii, hí'i kuanxhi xin xhiluxhí xuka kaninixa yo yo razonamiento, xanto nguicho ngua inteligente xanto la iná o inka ku la canguallo, xanto la canguallo kaneno la kininó iin kuininó nanekeno yukú ho kino inka ñoo no inka tiempo, ña xhinguiñono ki ki dikoxiti kuiti nré, san miguel achutla de santa maria noyako, iin kixhi xhin la caballo ndeyu xa kanxhiko kanguani xixi dangui daña ndingui xixiko, yungu xhikuayoxi yo hé xaxaxhixhi, xa ngua la naguallo nridá í chi nguaxhi ni nió ni nió nu nuka ni nió ngua nguallo, dangui dangui nguaxi nguaxi katuxhi tende tú lugarxi xen nde yú kaxa xukan kanino xa'a xando la iná xixando xi xando la canguallo nguichi nguayo inteligencia xando.